Nga Maroc any aloha zay mafana manodididna ny eo amin'ny folo degé cericus ka hatramin'ny roa ambin'ny telopolo degrée cericus izay ny iengan'ol:o agny.